<a>ʻO ka ʻAina Hemolele no ka mea ʻakahi au a hele malaila. Mamake wau e ʻike i kēlā kahi i noho ai ʻo Iesu ko kākou kanaka hoʻōla. ʻOia nō!